Qizil, ko'k, yashil, sariq, qora, oq, <hesitation> pushti, to'q sariq, binafsha, <hesitation> jigarrang, kulrang, oltin rang, kumush rang, marjon rang.